Kajin haroi hamas ne nouk a poaj ti ka u bubu i manas, na hai poaj has te ka hamas ria ri ien. Te natei war riri, u bubu i kei manasa tou kaka tariru e mei ta iasan mea tou kaka tara poaj ni roman. A poaj ni manas u bubu i tapa ia tara mij taluh, e ru i tapa ia tara mij taluh, eru i ka mei a min hasovo a min tehu na min bujil, bujil ne ru, na a kij hipiul kai ia tur baku tariru, na min paspas te kaia turu mou, walima. <hesitation> Tou kaka tara a min bubu tariri e kat sila u wan, e mei ta hari ua i roman hamanas. Tara poaj ti ka u bubu tariri i manas, a revan te ka ria ien, a revan nanatung katun. E mei ta natung papal mea katun, a-a katun te ka me ria ru a si, ne ru i natung eiau. A katun te hisai no, a katun te kat home ni pinapo, eiau a katun te natung e ru ru, te pako e ru. <hesitation> I manas has, u bubu tariri a revan tur katun u nen nen katun, aah, a revan u nen nen katun. Mei ta hare hamas ui roman. A revan te ka ria ien, <hesitation> mei ta katun te tun houp papal ner. Katun e mas nen e ruru. Eiau tara poaj ni manas. A poaj ni manas has a revan te ka ria ien, e mei ta ka mea toukat te ngot pal me ria ru a mes a katun. A revan te ka ria ien, eru i ka mei a toukat, a toukat te ngot sin mea ria ru a mes a katun. Eru ka mei a toukat te ngot sin mea ria ru a mes a katun. Toukat te sah me ria ru a mes a katun, na tara tou kaka tariru, a revan nien i rama nin u nome, a revan te ka ria ien i mei ta mangil mea u nome ya kai i han a pinapo tariru. A revan te ka ria ien e mei ta mangil mea u nome, eru i mangil u raeh. U raeh. Toukat ni hajiji, toukat te hajiji me ria hahine, jia <hesitation> jitoun katun a jitoun ni han a pinapo, e mas ka haraeh er. Tou tatal tara taheleau te ka war <hesitation> u junoun, eru e mas turur be te tatal ar, a toukat ni hajiji, habang ne na toukat ni hajiji. <hesitation> I manas has, a toukat has tara revan te ka ria ien, eru mei ta ka ua tara sia pal, aah, eru e mei ta ka ua tara sia pal. A pual e boak na ien, eru e hases er e heh, a pual e boak na heh, eru e hases war e heh. Kova ru nateir ya ti tuhan ma ru, ya te kia ria ru, e seh ne seh tariru teka na heh, e seh ne seh tariru teka na heh. <hesitation> Mes u poaj has, i pinapo, i pinapo i manas, u katun tur mes u pinapo eru mei ta ten hapiakas u. Mei ta ka mea ta toukat ni hapiakas. Komin bor sin a toukat ni hapiakas. Sol elo a mes a katun tara mes a pinapo, e la mum bet me hapiakas mua tara pal turu bubu i tamulam i manas, komin hapiakas. Revan te ka ria ien e kij ne ru bor, revan te ka ria ien e ka mer ka mei a min ka ti tuan ni kaj eru, a min hengij ti ha kurun ia ru a min mata tar revan, jia talinga te koron or, jia a sah, mata be te kom ngot o no jiah, aah, be lo te kom ngot e nom eru. Mei tu hapiakas. Na i mas has u bubu i tamulam u bubu i tariri, e ru i ka ku mei a hualu a malei. Hualu a malei te ka na ien e natei sin e riri, jiah. Malei jen na malei a kekerek, eiau a hualu a malei. <hesitation> Bubu tariri ti ka u ru manas eru ka haria ku ya sia katun. Ru mei ta hula hitom u, malei a kajen hitom na tara malei a kekerek, malei a kekerek na hitom na tara malei a kajen, iau a toukat turu bubu tariri i manas. A toukat has ti <hesitation> hajunoun mea ru a katun, i manas, a ka helhel kuru. I pinapo ti kajin hajunoun mea ru a sah a pean, kajin lu e na pal, ka mei a tou hai bilas tanou. Ia ti pil bilas sila mearu a pean te ka na ien, i ka me ru. Baku nou ka mei a kij hipiul Baku tanou e ka mei <hesitation> a ka ti sol ya ru a ka ti tuan ni suri hamat ia ru a katun, a jik, ka ti sol ya jik, na turu hualu walima tanou ka mei a ka ti sol ya paspas, ka mei a ka ti sol ya paspas, na turu walima has pal kopu, walima e ka mei a ka ti sol ya ru a habilos, ne ka si mei a poa, a poa, ha-hare na <hesitation> a sil, a poa, eiau. Na turu mou tanou e ka si mei <hesitation> u paspas i ka has, ti hajitoun mea ru a katun. U gugua tanou, tara malei a kajen, u kulup, kulup, kulup, na ti hajitoun mea ru a katun, katun e mas gum na turu u gumgum tanou be te pita ni han a gu, pita ni bukun a gu. A gu te ka na ien hatoatong ne nou, a gu te ka na ien e natung eiau be te hanin e nu jon pual tanou, aah, be te bor o no, kat e na min bor te kaj e nou ba revan te kuer er, eiau. Eiau a tou kaka ni mana-manas, tara tou hajunoun nin tara revan i manas. Ni manas has, a revan i mei ta kui papal ua tara mij pal, aah, i manas a revan i toitoi a mij pal. Mij pal ti kui ya ru a min kui mij pal ti halep ia ru a maj uel, maj pal ti lep ia ru a maj kakao. <hesitation> E ru mei ta lep papal u, ru mei ta ngej papal mea latu, a min ka haunot hakap e ru, i rihat hakap e ru. E mi lain hunan katun nien, e mi na ha gagaos e mua latu te kana heh, hagagaos e mulomi be te lep e mua sah, a ji pal tamlomi, eiau. A revan ni manas has, a revan tor sisikot, aah, revan u tor sisikot. Revan te ka ria ien, e ru mei ta ka mea tu tortor jia tu hakej, tu momola. Para u poaj e ru i kaj a min toukat te mei ta raeh u, aah. Hapal i tatei kaj a min toukat, te mei ta natei sin mia mes a katun. Kova te natei war u mes u katun, katun te ka na ien e ka na turu liplip. Ne le natei nom a liplip tara katun te ka na ien a sah? Hasoh e ria ru turu-turu tui, ba katun te lu e na pata, ba katun te sansanak e ne nou bukun <hesitation> u tui. Sanak pas e nou, sanak pas e nou, sanak pas e nou. Na mes a ka te tuan kat e ria ru tara katun, katun tatei hasoat e ria ru sia rako jen, hatane ni soat e nou tara pal te susei ruru, na tun na tara pal te susei ruru, be te la pasi nam. Pio na ien, be te la poij i no, be te la poij i nam, be te la poij i no Ien a min hahuan tara revan ni manas, aah. I manas haroi tara revan tara <hesitation> I manas has e ka mei u munatun na pila. U munatun na pila, be katun e a pean tanou e hat hamas e ne nou, "Titi eiau hohien te-te kar ien", ba pean e hamuk e na ji rako, ba titi tanou e hanai hamas e na ka. Poaj te hanai meiau a ka, ba hohien e jier, be iau mei has ta tun ni hakut mea a bom te kat iu, ba bom e kurus e no walima tanou, be hula bilin pasi no. Hare pas u te pila me moa lu a ien jia a luas, te pila me moa lu a luas. Iau te hula bilin sila u a katun hula bilin pasi no. U ripot e la hakap al turu junoun ni pinapo, be ru e la me rin a katun, na haroi ner, "Sa nam, sah a ka te kat sila u", puh!, ke hanai e nam a bom, jin pila nam ba ka te tapooh ke no bet tapooh boi ke nu walima tanou." "Peik e mum eiau, la mum la ka bang turu walima tanou", ba sia lapun e ngot o no, kovi muri nou, hamous em a pata. Katun e kat pasi no, lu e na pata tanou, sanak hamas e na katun te pilam be hat e ne iau, "Habang e ria katun te hisai no, habang e ria katun te bom o no, habang <hesitation> e ria katun te hisai no, <hesitation> lo mu mei tama longon miu bor. Be sanak hamas e ne iau, sanak iu, sansanak e ne iau, sanak e ne iau a pata. Le ngot o nom katun te pilam, a katun jen, a katun te sanak eiau, a katun jen. Be ri te ngot e ru a poaj ni roman, poaj ni roman e helhel ne na poaj ni manas. Poaj ni manas mei ta hare ua poaj ni roman. Poaj ni manas, a revan i longon kuru bor. Han a pinapo e gagaos, han u luma e gagaos, han a haus kuk tamulo e gagaos, monakotolan e gagaos, min pal havaogon, u ngoh ketep hagagaos ne ru. Mei tu limut, mei tu hulung, han a pore mei has ta hulung, latu e gagaos. Iau a hai tapa tara revAn ni manas ien. Min sarare hovot, u lapun e turu mer te sual me ria ru kakakak, lapun e turu mer te ketep me ria ru hasili. Ngot gon me moa lu a poaj nien i roman, e mei, han a pore e hulung o no. Ka para te lep er a katun han a pore, be te hahulung e na han a pinapo, hangot home e na han a pinapo. Pinapo mei ta bangbang sai u, manas. Eri e hat ner poaj ni roman e-e-e raeh ne na poaj ni manas, e mei. Tou kaka ni manas e raeh, tou kaka ni manas eri gagaos, ru longon u bor sah a ka ti bor nin u kukurai, sa a ka te bor nin a <hesitation> paramaun. A revan i longon. Sah toukui ti haso ne ru, a revan i longon. Haharoi tara sia katun, katun teka na ien Min toukui te haso ne na a revan, eiau mei ta la u bet na kui na toukui tar revan ti haso nin a toukui. Sia u poaj, be hakui e na revan, hatak e na revan u palang, revAn e lar be na tak er u palang. Kova a sia ku a katun te longon u bor be na tak boi nam eiau u palang. Na katun te ka na ien e hois a kanin jen kuru. Ka revan i kij nin u bor be hat ner, "Katun ni ien e mei mal longon mea a min borbor tariri, mei ta mal kui mea min toukui tariri te haso ne riri, mei. Habang e re iau a toukat." Ba revan i mei ta la u tara toukui. Sia ku a katun te la, iau te na gnej em u palang, tak boi e ma katun. Be ma sot u no, be rangat e na katun, "Ka mes a revan i yah?", <hesitation> be bor hatok me na katun nien, "A revan i mei ta la wal tara toukui. A revan e kij e rin u bor be hat ner, eru mei ta tuan ni la u tara toukui, tara sah, e lo mu mei tama lala u tara min toukui te haso ner-ner u junoun tara han a pinapo te ka na ien." Ba katun e na hatuan nitoa no, hatuan tur hatuan, iau mei sai ta mala kat ma ta hai toukat nien. Iau mei sai ta mal <noise> pisau mea na min borbor a revan, min toukui tara revan, katun nien e longon u bor. Eiau a min toukat ien, iau a min toukat tara revan ni manas nien. Poaj ti ka u ru i manas. I manas has, a revan ni manas, ti ka u ru, e ru i mei ta ka polpolok u, eru i ka ku a tara sia pal aah, ru ka ku a tara sia pal. Hare na te bor ua gu lan, mei ta <hesitation> ta sia ta pinapo te ten bor hahoup o no. Mei ta sia ta <hesitation> tun pinapo, ta mes ta pinapo, te bor ne nam u bor, te ten hakovi e na mes a pinapo, e mei. Tara sah u lapun, i ka mei a min ka ti hegij e ru, e ru i ka mei a min ka ni hegij e ka. E ru i ka mei a min ka ti hegij e ru te tuan hatu e na katun, ten hakurun i na katun, ten <hesitation> kaj e na katun ba katun te mei ta longon u, kova revan e sot hakap a rim. Hare na ti kat u a revan i manas. A saposa i kat be ru halei e rin u bor be hat ner, a Petats mei a tuan me ru tara pual. Ba tun Taoif e longon no be na hat e na tei Petats, <hesitation> ba jif ni Petats e hat ne no heh, "Raeh i no, eri la ro, eri la ro." Be ru suai e rim u mon, be la rim tara min tol ias Saposa heh be na ka ria heh ba katun hegij e na min ka, hegij i no be ru sua rim Saposa tara lunlen kuru. Lunlen kuru be ru e ka ri Saposa, a tei Saposa e mei not ta soh <hesitation> kalat u <hesitation> e ru ka hakap i monakotolan. E ru i ka havu hakap nin a pinapo ni Sa-Saposa. Be ru e, ngot has ba taheleo te pipir, ngot has ba masal te hoat ar, i ngot be kova a Saposa mei ta ngot me ru, ne lo natei nom, a min husul, min weireh, min waling i susei panahas a revan. A min pako na min sak i susei panahas a revan. Poaj panahas te haku u a jon momoa tara iau a katun te peik el a masal ien, te haku u ba na mata revan e kalat a no. Ti kajin hagos, kajin hapetel u ru, mei ta tuan u, be ru surrender, je ru hakakamot nitoar, be ru e hat ner, "Raeh i no, nous boi pan e moa tei Petats te ka na nien ta kanen, be ru te nen er, be ru te la poaj er." Petats hat e ru, "Mei sai ta <hesitation> toukat nien, kom hahapiakas, komin kat a toukat nien, ka bet ka momot ku nom, ka bet te ka no nom, uuh, komin hapiakas, eiau. Te ngot me ria ri a tou kaka tariri, ngot gon me ria tou kaka ni manas, tou kaka ni manas a tou kaka raeh. I roman ien, ri mei ta ka haraeh mat si uam, hiajinjinaume, hiajirjirong e ka no tara poaj nien. A pean e mei sai ta hajiji mea mes a luma. A hitoj e mei sai ta hajiji mea luma tara katun jen, jia hahine, u kukuvei mei ta hajiji mea u jon, tatal rok er u jon, eiau a min toukat ien. Iau a min hai toukat te boak hamas a ni roman ien, a min hai toukat ien, e mei ta min toukat u ni manas u, min toukat ni manas a toukat ni hajiji, a toukat Te habang me lo a toukat a raeh, le hajiji ne nom a hihin, a hihin hajiji ne na jon, jon hajiji ne na hihin, be ri te hajiji ne ro hahine, be ri te hajiji ne ro u junoun han a pinapo, toukat ni hajiji e ka. Kova te kum hajiji ua mulo jia te hisai ua mu lo, le lu hakap mul a liplip tamulo, sah a ka te natei mulo. Ru halakup e ru e lo turu tui, be ru te sanak er elo. Noa no lo a katun jen lo a hihin jen ru e sansanak e ru elo. Sanak er elo, suhis a sanak te ten kat e ria ru tamulo, suhis a kamij te tuan lu e mulo. Tou sanak tei hatani na turu mou kopu be te la no turu muri, be te kovi poaj i nam turu mou, be te ket poaj i nam ias turu muri, be te kovi poaj i lan, iau a toukat ni manas e heh. E ru mei ta mangil mea katun e mas, pean e mas galilongon no pean e mas longon e nu bor, pean e mas kat e na toukat a raeh, pean mas kuer e no mangil u raeh, pean mas lu e no hihatuj tar kaua na titi tanou jia bubu tanou poaj te ka wa riru, poaj te ka war riru han a pinapo. So ba pean te ten ni kajen gon me nam u hihatuj te ka na ien, ba pean te tun ni tabual gon me nam hihatuj jia u natei teka na ien e ka na tur tolan tanou, be te kum ni sep e nou a ni tutu tara poaj ni roman. Hare na tara poaj ni roman, a ji labas ku te tom kapu ne na min hai hihatuj nien. I roman ien, han a pinapo, katun mei ta hajiji mea mes a katun, hitoj mei ta <hesitation> hajiji mea mes a katun, aah. Pean a kekerek mei <hesitation> hajiji mea hitoj. I manas pean <hesitation> te ka wau tur hatatei e mei ta ten his gon mea revan te ka papal hamas ri pinapo, e ru e sanak e ru elo, e ru ngak e ru elo. No hitoj i mei ta tuan ni sovi ua turu katun jen, te haharoi riu katun jen, pean a kekerek e mei ta tuan ni ka wa heh, te haharoi war u katun jen, hitoj e mei ta tuan ni ka wu heh, sah a min borbor te kaj e ruru mei ta tuan haraeh miu hitoj na masal u kekerek. Te kat si ua nou tara taheleau jen, taheleau jen i iasan has, kovi roman, e mei. A min ka ien nome susul o no, boak home susul o no, sah re ka hamas pan mer u mes u natei, mes u hai natei te boak a no tara poaj nien. Natei nien, u natei ni roman hamanas tar toukat te ngel papal uar, toukat ti mei ta hajiji u ri, toukat te mei ta kuer mea ri. U mangil turu hihatuj u raeh, tara sah ka te mangil riri e mas boak haraeh ni han a toai sisia i tariri. So a toai ni manas ngok gon me mua lo a toai ni roman, ti ka u bubu tariri tara pal te ka na ien, a revan a revan has u kukui. A min bubu tariri a revan u kukui. Min bubu tariri tuan kui a latu jen be te kat er a min kui jen, be ru te kat er lep er a min poos, korij, karahai, rurun na sah a ka ti ten lep e ruru. Kovi roman, mei tama tun ngok mea kui a kajen. <noise> Roman ien, a min kui ti kui a min bubu <hesitation> tariri roman, e lu kal hamas e ru, lu kal tal hamas er a min bubu. E le kui e nom a ji pal ne heh, e le kui e nom a ji pal ne heh, e le kui e nom a ji pal ne heh, ba kui te na kekerek e no. Kova ti ka u bubu tariri, e mei, a kui e tatei lu e na suhis a mita tara kui. Kui tatei kajen sai nitoa nam. Noa no muntoboan e mei ta ka mea pean a para, kui tariru, iau pan ti ka nin a revan i manas, ti nen mea ru a kanen, e ru mei ta bes u, e ru mei ta bes u, a bes e mei ta boak u <noise> A bes e mei ta sep me ru, a bes e mei ta ka u tara poaj ne nah, tara sah a kanen e ka, a poos e ka, u korij e ka, u karahai e ka, u rurun e ka na sah na sah a kanen te tuan ni sol e mu lo kon jiu tapiok, jia sah, ti lep u katun tara poaj ni manas. Roman ien, mei, a mes a kui mei ta ka me tu ngan mes a kui mei ta ka mea <hesitation> ta painap, a mes a kui mei ta <hesitation> lep miu bin, ji kepsikum, e mei, habang ne na sah. Tou kaka ni roman e mei ta iasan sai mea tou kaka ni manas, tou kaka ni manas e raeh sapang. Tou kaka ni manas ti ka u lapun e raeh nin a poaj te ka na ien. Poaj hamas te ka ria ri ien e mei ta bau iasan gon mea poaj ni manas. Poaj ni manas, hare na te bor hakap ua gu lan, a revan, u revan u kukui, na revan u hiring na revan u tagal, i tagal mei a toukui. A tou hoat has tariru, tou sua tariru, ru tatei suar ien bet na hoat rim a tara min peki tum mu mei tama tuan ngot mea lo, aah. Sia ku len, suar ien tara bongbong, touleh be te kopis i rim. Kopis me rim a sah, kat hoien, kat hoien. Ne ru has u lapun, e ru natei haraeh kuru a min suel, a min suel te ka me na sah min hai ien. Suel tara tutuel, suel tara noko, a suel tara <hesitation> asis, na sah sinai, na min sah na min hai ien panahas, hoien tur rako. Lapun, jiu bubu tariri ni manas, e ru natei haraeh kuru te ka ria min suel te ka ria ien. I roman ien, e mei. I roman ien, eri e hoat papal a ro. Re kuer tun er u mangil tariri, yah te hamuk e ria ri a sitiring, eiau panahas. Te haruk sep e ria ri a suel nien eri e les er a ien te ka na ien, be ri te natei ro, oh, eiau a ien te ka na ien e ka na tara suel nien. Be ri te hakei hamas e ro a mak ngot ria ri hatoatong hamanas, be ri te ngot o ro, oh, matoi na heh, matoi na heh, iau heh. Kovu lapun <hesitation> bubu i manas, e ru natei pot kuru, uum. Noa no ru na tang mer a bongbong, tang ku ria tar ji sia ji pal e heh, bor tariru e hat nin e heh, "A ien mei ta ka ua tara sia pal, a ien e his i no, a ien e lu nou, ka me na poaj tanou te lu ua nou." Le ten ngot e mua sia lapun e tang na tara sia pal, hatani me lan a bongbong tuan na touleh. Komin hat nin e mei ta les me la ta ien, katun ne heh les e lan a ien, <hesitation> na sah a ien te les e la lou? Na hakon, toulo, a sila, asis, tuso, a wook, eiau a min hoien te les e ria ru tara min suel, min suel te mak e ruru, u lapun min bubu tariri. A min bubu tariri, e ru natei haraeh kuru has ti pil ngot mea ru a ien, a ien te nen ni bukun a peki. <noise> <hesitation> U bubu tariri jiu a evan ni manas, e ru natei <hesitation> ni ngot haraeh kuru has a ien te nen na tara peki. Ne ru natei er a sah ien te nen ni bakun a peki. Na te na bang me mua lo a ien te ka na ien, <noise> iau pana has.